Kalo ita no kapal layar ita siap ita dale na ita siap ita baloa na karna ita mesan tano hataholi esa boe.